Sigir va echkilarning bosh miyasi yaxshi rivojlangan bo'lib, ular o'z egalarini juda yaxshi taniy olishadi va iloji boricha o'z egalari bilan yaxshi munosabatda va iliq yaqinlikda bo'lishga harakat qilishadi.